Ná tsí xu̱kú juun tsí na- namíñu̱ꞌ eꞌne ra̱khá má, <hesitation> xó rí xi̱yú tsí maña̱a̱ꞌ mo̱jmi̱i̱ꞌ, tsúꞌkhue̱n mbá miꞌtsú ná nika nikádulo̱ꞌ jawáá, ná xnuxi̱í. Niꞌkhui̱ꞌ mbá miꞌtsú xu̱kú tsúꞌkhue̱n neꞌne rí ndi̱ya̱ ngamí iꞌnii̱, mbá atsú mbiꞌi, mbá atsú mbiꞌi najrámu̱ꞌ máꞌ xúꞌkhue̱n nagímuu̱ꞌ máꞌ xúꞌkhue̱n rawuu̱nꞌ neꞌne xa̱ꞌ xu̱wa̱á rawu̱nꞌ niꞌnii̱, níyuu gátha̱n mújúnꞌ nijógoo aphu̱ꞌ niꞌnii̱, pero jamí xúꞌkhue̱n máꞌ tsíxná rí ma̱gí xe̱ꞌ mújúnꞌ ikhaa rúꞌkhue̱n nijógoo xu̱únꞌ niꞌnii̱, tsí xi̱yú tsúꞌkhue̱n, nimbá miꞌtsú máꞌ táꞌñi̱ꞌ guéño pero, mbá miꞌtsú te <hesitation> tíriatsú tsigu eꞌne xúge̱ꞌ, niꞌkhui̱ꞌ xíyú. Ikhaa rúꞌkhue̱n juun rí tsíyu̱ꞌ mújúnꞌ <hesitation> gáꞌká jawáá madu phú júwáxi̱yú tsí mu̱jmúúꞌ a̱ꞌkhue̱n, ikhaa tsúꞌkhue̱n niꞌni̱ dáño̱. Niꞌñi̱ꞌ ikhaa niꞌkhui̱ꞌ, rúꞌkhue̱n juun rí namíñu̱ꞌ ene̱ xu̱kú tsí xi̱yú tsí mu̱jmu̱u̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n. Xúꞌkhue̱n máꞌ a̱bo̱ꞌ, a̱bo̱ꞌ e̱ma̱ mangaa, tsúꞌkhaa eꞌne xu̱kú tsúꞌkhue̱n namangu̱u̱ꞌ xu̱kú tsúꞌkhue̱n, pero nimbá miꞌtsú. I̱ndo̱ó máꞌ nda̱yo̱o̱ rí, nda̱yo̱o̱ rí na̱gi̱ꞌi̱i̱ g <hesitation> a ná xtuun ixe̱, nandxaꞌwée̱ xxxx iꞌnii̱ n <hesitation> uu rí ánte̱ rí ma̱t <hesitation> alóꞌ ná gíwe̱e̱nꞌ. <hesitation> a̱ꞌkhue̱n ma̱duxa̱ꞌlóꞌ janíí, o mu̱ꞌxnáa̱lóꞌ mbo̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n mbá miꞌtsún nika gáñajunlo̱ꞌ ná mbayo̱ꞌ, ná mbayaxo̱ꞌ tlahui, mbaa xuajen rí mbiꞌyuu tlahuitepec, a̱ꞌkhue̱n ni̱xna̱áxo̱ꞌ mbáa a̱bo̱ꞌ, gíꞌdoo̱ máꞌ timbá skíñú, gíꞌdoo̱ máꞌ mbá gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱ tsiguu̱, ni̱rígúxo̱ꞌ ndáwoo̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n ndi̱ya̱áxo̱ꞌ rí gi̱ꞌdoo̱ mbá guwa̱ꞌ gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱ tsigu, ikhaa a̱bo̱ꞌ ema tsúꞌkhue̱n ni̱xna̱áxo̱ꞌ.